<hesitation> a’ o-shee eyi kamtak nken baraa kikim ne’ enyam. enyam nyo ere ’ nyi eda’ ku bu chu ellu wa mbam kyise, ke ’bu chu erke ejwo kibe kabi ke nke ene nke wa onet mu osowo ome kabi nke, kabi kaa ve ne bushu kena wame num mu pêm me nmyne kabi kabonge kabi nke e onet a mu a chwop ke ndum okagara nke kaa aku ke nbare kajuo bika eyen ke abe ka kamo onet a was anyi, ne buchy ne esu a keka abe ke kanong a cen àri vanke aku anyi ka-chi chwom punyi ca-chi chwom nang ne su ke waa bear ke kibe a morn ejan anyi ke ario kati ke re ng but oyen to obe nang kaa fa’oja ari ori kyi rang ka dabe aku dim ozi kana R me nfu a zong enyam anyi nyi bi da ‘Kin ti chi nyi bida ku ryi chwom nki a'da koo kankyi ke diiʒm ke ba ki kam. o

Eyiam ejie chuoo nyi bi da rdi omiring ke mu o-chii beh bu. chua, Be ming bubyi e-rdi be ming buzong buchua anyi e-chua, chi chiom ngi ki nong kabyi ka nung awang a ming kikim nkyi awang kabyi ka dang egbare, ka da kware mu ba da rdi-ka da kware. kabyi ba faa owo kíbé chiom. Kě birding eyen kabyi ka nyid ka-kpan birding ambi ka-puo a a wo a-muu to oned muu o-da nyid edwu nyi kabyi kabyi ga ba o sed ga fuu birding ambi daachi a-rdi, wo to-a ndigambi. kabyi ka chi baned mbe mú ba chí ba kpu ke mud bukwiu ba-kpen danghe e-chirding bubyi aa buan bane ejii chi chiom ki kikware bi rdii chiom ki kikware bi kwu tè ki kwu be e-bam gi bam, ki bam bé <hesitation> bu fa ga bam, nke bí bua bi kuu bi jung bi rdi ǎa bǎ muu à bě jûu kamgbě osokom bǎ fé kiĵie, bakwa bua esim ke kare ke bure mbuu bi muu bi chi eso èné akwu ga faa, bǎ dǎ juǔ a kwu, a a ba tě akwu ba kwu ba wonghe, erenge bakwu ba wonghe, erenge bakwu ba wonghe namye-nangye o-jo o-fuu kabyí kǎ-bě, ba-tca akwu ba-da rdi ekie mbe bua sung bi sàd nè asé-kpakpa ba fuu bísàd mbii bi juabe bo-osang bakie, kantig àsè a-yib gambi, gbaad a-tuu. Ke dishi a kwu atca, buan mbe baa-da bi ne ajie dehkpu ne bafe be ba juabang bo-osang bakie ba juabang eru Ba chi biem mbi bi da kware ba a zuu abuo ke biem ambi biem ambi be e-kie oshie akpě. bee-kieoso akpě, be e-kie bé be ba yen akpě-ba zuu abuo ke biem ambi biem ambi be-e-nwa, a juu kabyi a-rdi, Ajuu anwa a-rdi anwa nyi nyi a-ri ne wo kibong kaga ring Anwa nyi nyi a-kam efeb, Anwa nyi nyi anyung bembire wo a-ju, o-jung a-rdi o-rding-a ri o-jing kabyi a-da jii o-jing sef kabyi nke, oned nke ka fě nke yen, ki daa-kware, kida-tiem, bi zuu abuo ke azong biem ene.